Mi yɗaɗi ɓuri am wonaa ɗum, mi waawi yaha ko ɗum nden mi yahan. Ko fii, so mi waawi yaha ko ɗum, mi waawi yahi dow pellel fow ngam waawugol. Mi waawata hokka, mi waawata yahugol waɗugo luugal, mi waawata ɗaɓugol heɓa laawol walla visa. Teleport naatata waawugol ngoodi e lekki, mi waawi fow!